<hesitation> bu ba hwūb sə aké yeí aké namà jibə bá í b’ei n b’ei d’əgh jibə rəg sá bu-saú ri n rəg bǎd bú bá hwūb rí, bū bá ké bəg rəg bād bəg rī sə shə are jiní bəg aí nān ré kwár bəg rəg busaú rí rei, bəg b’eí n b’eí hwāb hō jini ké hwá ré be bəg d’əgh bá yeí í rəg sá rá ré bú saú ri daún a í d’əgh ba ake yaú bú bá n hūm ha-n buʒəun sə ké yeí bəg bād kū abúrú. Jimí bú nān-ré kwār bəg rəg d’əgh ná nəm. Bəg rəg w’ai bá má rəg rəg d’əgh ná nəm. Bəg rəg w’ai bá má rəg sá bú saú bəg buʒəun – rəg sa wú búsaú, pinú ba ke rəg sa wú busaú ri, ayi a rəg ʒək pinú ba ke sə ʒək n ʒək bǎb kū jini rí. Abúrú í rəg sa í sá né n d’əgk abúrú ré? Abúrú sə shə bəg d’əgk kú aké diri p’aí, bəg mí sá p’aí nma hō birú wahn-n rəg fan məri wah-n. Í b’eí n bəg d’əgh ha-hn bəg rəg bād buʒəun y’en abúrú. Aké yaú aburú ké bəg rəg sá busaú bəg abúrú né ré? Bəg rəg sá būsaú bəg abúrú ake bé diri wak’ī aké sō wáí, wáú má gbap rəg, ammá yá diri wak’-í abo ʒyan-í bé ba bəg tó hó abúrú hō wár yeí, á rəg yák nyé táb abúrú, mma b’ən aké dōd b’en, b’ən, bən b’ən, n kyqáng vō aké dōd kyang, kyang kyang á wūd ʒá pər aké dōd n tô tó lí hō ábúrú shá káí. Akang rəg b’eí yeí kaí há-hn diri wu pər-sir. Hwú diri wú kahn taktak. Awāk diri rí. Bəg rəg wǎk diri bá aburú. Tō b’eí rəg fād aké sō-ʒəun rí há-hn abúrú ba hwūb bá bəg hō ʒəu m b’eí m b’a’í fən, janá yī rəg mə-b trí rétám há-hm hwub sə yeí bəg rəg tō <hesitation> húwūb səyei bəg rəg tō asəun rí aké funi k’aí. Ammá ʒək aburú aʒək hwá aké yaú nángh bá á bəg rəg tó bú rǐ. Mma p’gha ake diri wáhn rí, af’əgha-wahn má k’əgk, aʒək nʒək hwá aké səia <hesitation> tó k’aí tō to to̍ to n <hesitation> dō aké ʒāpər, nʒwān kú kini ʒəún, akan-h fādʒək dō ake ʒə́pər ʒəun rí nka-h ʒəun ko apé, nmá ʒəun gba-n nou’wan rəg, aʒək, nʒək bāpr-jini. Am̄ma ʒəd nʒəd bādrəg jini akahn fád bō kini ʒəun rí, a tō kú tō tó nkah zwān kū kini ʒəun, kini pena mayé fu drəg a bō sō á rəg nangh to párí yéí, ammá to funī párī má gban nou wān rəg, a p’gh aburú shə p’gh p’gh n wər kə, afebə’wa má ʒəu rəg, a wūr afebəwa aké ya’k’ənəgh parī, n yān ágabə, n yǎn vūn n wur aké yak’ənən parí n tó tó tó, ammá hwūn kú hwún hwún. Ya k’ənən párí shə káng rəg-nəm pará parā. To jibə rəg sa̍ bùsaú ba aburu n hūn ha-hn pəna wá-hn. Ʒəun-wá-n-ʒəun bəg rəg wāk dírí rí, apəna wa-hn bəg rəg tō asəún rí, asará wa-hn bəg sá busai bá abúrú n bəg tó bu-ʒərú rí, bú-bənu, rí, bu n rəg tó ayár-bu̍ rí. <hesitation> ammá ʒək ayárbú má mángha b’ai rəg rí ko bu-bánú má mangu b’eí rəg rí, rəg rí ko bu-bənú má mangh b’eí rəg rí, aʒək n ʒə səp aboʒapər, ʒa’apər má tak rəg tak, tak, aʒá abunú n p’gh aké diri wa-hn rí bé bá má mángh kəngh’ həni a p’gh aké yeí sən-san, n kangh p’gh vō yeí p’gh p’gh p’gh p’gh afebə má k’əd k’əd ní rəg, ayí nəm bá-shə mángh akəni. Amūn p’ən kō kaí n vūn ʒə ʒá pər wa-hn ʒə nʒə y’ám bān. N ka-hn wūd yápər ʒəǔn, n ka-hn ʒá ȧbùrú nʒə nʒə hwa̍ yeí, ama̍ tó tó tó afebə-wa b’eí k’əd rəg n jak m’gh rəg ají nəm bu-bənú, bəg buʒər-wu yén b’aí yi rí Aná siən ʒá kaí n p’ən vō yeí, ʒək n ʒək p’ən jini sará. A yēn-whá, aburú bəg yí a bəg rəg sá búsaú bəg-whá-n aké bu <hesitation> e. g err bé diri wak-í tō-í. Bé barī wam’-í ré tām ha-hn̄ <hesitation> e. g. err bəg rəg mí k’au n rəg mí ɓəg bé tabə wanə-yeí nəm-bé á rəg wān bāri yeí aké funí tanú. Á rəg sá búsaú bəg abúrú n rəg tō funí wáhn rí bé bú bá sō-hwūb amá wák drī ji-í má bágha aké yeí n mangh b’eí rí n yhéd máng bəg rəg wūd abūrū aké yéí n lād manā ʒáú n hwangk ake dri wān-h rí hwangk hwangk amma hwangk ʒəú ake drí wahn rí hwangak hwangk ma ʒəu rəg kaí ʒəu ʒəu, a lād yapər n̄ lōp-yeí tōp-yeí top-yei, yēn b’aí rí. Aré pínú bá bnyi a bəg rəg sá bu-saú bəg ābūrú rí.